افضل نصيحة احد عطاني إياها اهي كانت انه يعني لا تأخذ الحياة يعني وايد بجدية يعني وانا طبقتها انه فعلا يعني ما في شي صرت اخذه بحساسية زايدة ويعني كل شي يعني اخذه إيزي